Bi ga̱ ɗe na̱ tong shini muk sek ɓit sek ɓit ga̱nang, naan la apmen ƙek karak ga̱ ƙiop, hen la pet nɓitlung, hen vwang yit na̱, hen la vwang yit na̱, tong het pa̱epin ƙa neen na̱, kwal yin neen na̱. ta yi pet a <hesitation> ta pet ƙiop, tong kaap ƙa ma̱japneen na̱, la kaap ƙek muop, kat muop muop pa̱at, muop nie pa̱at ƙiop, muop la terep pa̱at ƙiop, ma̱ ga̱ terep ga̱ toor luu na̱, nkong luu na̱ nda̱ ma̱ ga̱ ɗem ga̱ ɗe ɗi ga̱fe ma̱n nɗe ngwa ga̱ ga̱me ma̱ tal sem, a die gu pa̱at a, ƙiop, nzoom a, ƙiop, nzoom ƙeet, la pet ɗi, nma̱an da̱ tang pe kalashi, toh, ko sek ɓit sek ɓit ga̱nang ga̱ la pet nɓitlung, lan nɗe muduut, mak nluu, hen biga̱fe hen shin nɓitlung, hen la pet, hen ma̱an da̱ lap la shat swa na̱ hen ɗal, ga̱ la tok ga̱ ma̱alak, la kat la shat swa ga̱ tok ga̱ ma̱alak nɗe na̱ ho, la kat ɗalang, hen lap la ma̱es swa na̱ swa ɗi ƙa, hen tus ni, ga̱mai shin a pa̱na̱, la ma̱ twot aram, ma̱ gwoo pa̱es la ma̱an de ga̱n haan, hen ba de luu, hen la ba de luu, ba da̱ tang pe ɗe hen to i ɗe hen niak la niak i, nasara muop kwal yin a siester. Hen na ni man a niak nɗie ga̱mai, tong ba ga̱ niak, pa̱anang pa̱es la ma̱an de ga̱n ta, hen la pet s, wat ga̱zoom nsan, hen la wat ga̱zoom nsan hen pet la shie, nɗin shie nɗe na̱ ho hen pet ma̱an da̱ tong kwal aram i, akwai la pe jap sa ɗemen tong ma̱ ma̱en i tong ma̱ twoot aram tong ɓa̱ap la sa men i, ma̱ sa hok, pa̱es la sa̱a̱n ma̱ buk de luu, la ma̱ buk, ma̱ rwoo luu daas ma̱ saan ƙiong, la ma̱ saan la ƙiong men ma̱ sang la shie de ga̱n lap la ga̱ zoom ɗe ma̱ swa i, ma̱ swa a, ma̱ kwal aram, aram nɗe na̱ ho tong ma̱an i ga̱ gwoo, ga̱ gwoo, ga̱ gwoo, nda̱ lokashi ma̱ ma̱en de ga̱n ɓa̱en shel, shel nasara ga̱fe muop ɗe tong ɓuen i nɗin tv, ball, so a bi ma̱ yen ga̱ ɗe na̱ tong shin ta̱ ko sek ɓit, sek ɓit ga̱nang nɗin, <hesitation> yeneyi muk ma̱an na̱ ga̱nena̱, ga̱lang na̱ ga̱ yil hen la nɗe ga̱ ƙiaklang <noise> ama hen la nɗe mak muduut ba, hen la ba hen ɗe ɗi ga̱pe shit na̱ pa̱anang haamɓang, hen la pet nɓitlung hen tang pe ga̱ ɗe yit na̱ ga̱n va̱ang, hen pet ma̱an naan ga̱n ɓool nɓitlung, nkong naan ga̱n ɓool, ba da̱ va̱ang pue na̱, kwar hoos na̱, pet ma̱an da̱ ga̱n tang la kalashi de nshin ho, ƙong kalashi hok, kwal la aram, pa̱es la ma̱an de ga̱n ɓaan, hen ba da̱ wat ga̱zoom nsan, se ga̱pe shit, ga̱pe shit bishie ga̱ lang na̱ tong shin i, to hen la ba ɗi Ma̱an da̱ tong ɗi shie bi shie ni haar zuwa, pe la ma̱an de ga̱n sa̱a̱n waje karfe paat pa̱na̱ o, toh ma̱ hoot makaranta buk nluu, buk da̱ ma̱ twoot ma̱ kwal aram i ga̱sak nda̱ ma̱shaar twoot zuwa pe la ma̱an de ga̱n gong o ma̱ ma̱en da̱ ma̱ tang la ga̱ zoom ma̱ wat nsem, toh la ma̱ wat la ga̱ zoom hok, yong tong ma̱ buk a de ga̱n terep ɗem ɗe ma̱ niak i o, ama nda̱ loakashi zak ɗe ɗi ga̱fe tong ma̱ ma̱en de ga̱n shie <hesitation> ma̱en shiel, ɗie ga̱fe hen a gurum ga̱ zem shiel, shiel ball nɗe na̱ ho a bi ga̱ɗemen ga̱fe hen zem ni kolokashi ga̱nang, hen la pet ma̱an ɗi, hen la ma̱an ɗi, hen ma̱en, ƙiak na̱ la pia bi na̱ hen ba da̱, ba nluu, hen ba da̱ ruu pin ɗe hen to i, ɗe hen niak i, toh ga̱n ɗe na̱ ho a na̱a̱n gwen jap bi ga̱ ɗe na̱ tong shin to, ko sek ɓit, sek ɓit ga̱nang ga̱fe naan la app men ga̱ ƙiaklang. Nie ga̱fe hen la yool ga̱ ƙiaklang kam, hen ɗeet pin naan ga̱n ma̱an ba, hen ya yool ga̱ ƙiaklang, hen ɗeet naan ga̱n ɓool ba, hen la yool ga̱ ƙiaklang hen ɗeet kalashi ga̱n shin, ga̱n ma̱an ba, hen la nɗe ga̱ ƙiaklang, hen ɗeet shiel ga̱n ba̱en ba, nda̱ shiel ga̱n ɓa̱ap, hen la ga̱ ƙoom na̱, nda̱ lokashi hen pet ma̱an de ga̱n ba̱an de ga̱n ba̱ap shiel hook ga̱ ƙa san nsa̱a̱n, nda̱ lokashi zak pe la ma̱an shin, hen tong bino de ga̱n na <hesitation> jap bi nɗe no ho la ga̱ tong bi tong, tong ga̱ ma̱an de pue kalak ɗe ga̱ tang bi ga̱fe tong ga̱ sa̱a̱ i ga̱ ɓet ga̱ ho, toh la ga̱ kat bi ga̱fe nga̱ sa̱a̱ ga̱ ɓet ga̱ fa, tong ga̱ ɓool naan, kwal da̱ naan ga̱ yi <hesitation> naan ƙiak na̱ pia, hen shin ga̱dong pa̱ga̱ ga̱bi ga̱fe ga̱ pen de ga̱n sa̱a̱ shini nda̱ mugurum na̱ ta̱tai men, ƙiak men pia puur, tang ga̱ pa̱ gurum ga̱fe kat zak mou, toh an nin jap bi ga̱fe hen ɗe tong shin ta̱ ko sek ɓit, sek ɓit ga̱nang la ma̱n ɗe nɗin ma̱ ga̱ ƙiaklang, anɨta̱keet.